La breva es la punta l’aparatu. Ai de poné-la ala sudaera i asperal-si un ratinu o aguardal l’apitíu si es degital.